Manahaky anizao koa ñy tohiny raiky toy e: -"Hitako iha nanao fanatanjahantena avao tato ho ato zay <shushes> ,ka nañino ko'eha tsy nanao sasy io ?tsy naharitsy va eha? Fa i aloha la mahafinaritse."